گجراتی زبان سے ماں ری کچھی زبان سئے، ٹھاکر ذات سے، ٹھاکر ری ذات ماں موں کہوا چاہوں دھرم رے بارا ماتھی کہ امارو دھرم جیکو سئے سناتن دھرم سے، موٹاں ماں موٹو دھرم سئے، جیکا شروع تھی کری، سناتےن را مطلب شروع تھی کری آخری تائیں ای ماں کو تبدیلی ناں آوے، ای دھرم ہیلے رہائشے پر سمے ری وات آوے تا رے دھرم میں زوئا سیئاں تو دھرم امارو جیکو بھی سئے زام پوئتے زاتو رہتو شئے۔ اماری ٹھاکر زبان ما چمکہ امارو دھرم چم پوئتے گیو شئے چم امارے، پہریں وات ای کہ اماری بنیاد نتھی، بنیاد چم کہ کوئی بھی ہیک بنیاد ہوئسے تو ماتھے امارت ٹھورائیسے، اماری بنیاد چم نتھی کی اماری بناد ماۃ مطلب ہیک ٹھاکر برادری ماہ تعلیم نتھی، تعلیم نتھی تو بیزی واتوں ہمز میں چم آوشیں امارے۔ امیں زام کوشش کری سئے، چمکہ اماری اتلی تعلیم نتھی پر بھگوان ری کرپا سی، اما کن ای چیزاں ری حاصل کرنڑ ری کوشش کری سئے پر جیو حال سئے ہالے رہئا سئیں۔ لیکن آج بھی زوئاں سیئاں سماج رے سدھارے میں زایا سیئاں پنڑ ہوے وات ای آوے سے کہ اماں میں تعلیم نتھی تو چم چم آپیں بولاں، چم چم ایئاں ناں ہمزاواں، چم کہ امارا بزرگ مانڑاں ہتا ایئاں ماں ایمان تو ضرور ہتو تو ایمان ہتو تو ایمان واریوں واتیوں تو ایئاں بھینڑیوں ہلیوں گیوں، ایمان ہتو تعلیم نتھی تو ایوا مانڑا ہتا ایمان واڑا تو ایئاں ناں ماناں تو ای سمو تو ایئاں رو بھی گزری گیو پنڑ ہوے آز سمں ماں امیں ایمان لایا ہاروں تھنڑ لا سمجھ ضروری سے، سمجھ ماناں تعلیم ضروری سے، خبر پڑسے کہ ام نیں کرنووں شوں سے، دنیا اماں نیں شوں کہوا چاہے رہی سے کہ اماں رو مقصد شوں سے دنیا ماں آیا نوں، اماں نیں شوں کروانو سے، صرف ایتلو نتھی کہ صرف زنم زڑیو سے انسان رو ائیں امیں جیکا تو سئے انسان رو جنم زڑیو سے تو اینا ماں مانیں کھائنڑو سے، پینئڑو سے، ہوئی رہنڑو سے اے سوکرا پیدا کرنڑا سے ان فری میں مری زانونڑو سے، ای امارو مقصد نہ تھی، کوئی بھی دھرم یا کوئی بھی مذہب لے لو تو ای نتھی سکھڑاتا کہ تم فری میں مری زائو، ظاہر سے وات کہ دنیا ماں اماں نیں پرماتما لایو سے تو کوئی وجہ سے۔ وجہ ای سے کہ پرماتما رے لکھت رے حساب سیں چم کہ پرماتما نیں وانڑی، پرماتما رو کھیل، پرماتما ری مایا تو پرماتما زانڑے سے لیکن اماں نے زیکا بھی سے ایک انسان ذات دی سے، انسان رو ایک جنم دیتو سے تو اینا شکریا ادا کرنڑ کھپے پرماتما نو کہ اینے اماں نیں انسان رو جنم ڈینو سے اینی وجہ شوں سے؟ ایک جیو جنتو، پسو پکھی اماں رے ایک دھرم رے حساب تے لکھیل سے کہ ٹیٹیہہ کروڑ میں تھے ایک انسان رو جنم ایک ایسو سے کہ جو دھرم بھی کریسے کرم بھی کریسے، دھرم ان کرم صرف امیں انسان ئی ہمزے سگھاں سیئاں جانور نتھی ہمزی ہگھتوں، تو ایوا حساب سیں پرماتما نیں ہوے زو کہ پرماتما ہیک ہتو کہ بھائی دھرم چنیں کہیسیں ان کرم چنیں کہیسیں ان پرماتما چنیں کہیسیں تمیں چم چم ہمز میں آوے ائیں بیزو آیو کہ بھگوان توں ماں ری رکھشا کریجے توں ماں رو کلیانڑ کریجے تو بھگوان نیں سندر نمونے سیں جواب ڈیدہو کہ اے انسان میں تنیں مانو جنم روں سریر ڈیدہو سے۔ ایک تنیں انساں ٹھائیو سے اے ماں وری من بدہی ڈیدہی سے، ہوے تو تاں رو کلیانڑ کرنڑو سے تو موں نیں ئی کرنڑو سے، تاں رو کلیانڑ کرنڑو سے تو پانجے پانڑ تمیں ئی کرنڑو سےمووں تو تنیں ایک انسان رو سریر ڈیدہو جیکے کجھ بھی کری سگھے سی، ای تمیں بخشش میں ڈیدہو سے، عقل ڈیدہی اے بخشش میں، بدہی ڈیدہی اے بخشش میں اگر اینا علاوہ بھی تم شوں کرنڑ چاہیں شوں نتھی کرنڑ چاہیں ای تا رو مسیلو سے، ماں رو کوئ بھی قصور نتھی چمکہ موں تیں نوں ایتلوں چیزوں ڈیدہیوں سیں، ہوے تو یوز کرے رہیو سے یا نتھی کرتو یوز کرے آگر بھی زائے رہیو سے اگے بھی ایوا مانڑو ہتا جیکو چنڈ ماتھے پوجی گیا الائے چیاں چیاں پوجی گیا، اتو انسان سے چمکہ ماں را میں نکو کو ننہو سے نکو موٹو سے نکو موں تو کوئی نوں منتر سوں نکو کوئی دشمن سوں، میں بدہا ئی نیں انسان ٹھائیا سے، ہر ایک چیز را تنیں ڈیدہی سے ہر ایک انسان نیں ڈیدہی سے تو پسے وی تو یوز کرے آگر ودہے گیا یا ناں یوز کرے پوئتے ودہی اے تمارو مسئلو سے، موں تنیں ہر ایک شیز ڈے آزاد تھی گیو، تو ہوے امارو فرض تھائیسے کہ ہوے امیں پرماتما رو شکریو ادا کراں پنڑ اتاری ایک حقیقت سے ریئل ماں زوئیزے اماں میں تعلیم نیں جام میں جام کمی سے، اینا ہاروں تھے امیں ٹھاکر تو کہورایاسیاں پدوی بھی موٹی زڑی سے پنڑ امارا جیکو لچھنڑ سیں یعنی کہ اماں میں جیکو تعلیم سے بلکل زیرو برابر سے، چار ورنڑ کیتا ایں، برہمنڑ کھتری ویش شودر ایئاں ماں شیوادھاری شودر شیوادہاری ماں آوے سیئاں، امیں شیوادہاری سیئاں لیکن دھرم رے حساب سیں امیں زیرو سیئاں، حالانکہ محنت بھی گھنڑی کراں سیئاں کرم کراسیئاں لیکن ظاہر اے وات آوے سے شعور نیں بدہی نیں تا رے ای وات چھیڑے پرہی زائے سیئاں پنڑ او زیرو تھئی گیاسیں، اماری اپیل ای سے کہ مہربانی کرے اماری جیکا بھی ٹھاکر برادری سے تو ایئاں نیں تعلیم ضروری ڈینڑ کھپے۔ ائیں بیزی وات دھرم ماتھے زو تعلیم ہوسے تو دھرم نیں ہمزاواں ری کوئی مشکل ناں تھی، پنڑ تعلیم ناں تھی تو چم دھرم نیں ہمزی شگشاں زم زم ای راستے ماتھے ہالی شگشاں تو مسئلو تو ای سے کہ تعلیم بھی نتھی، دھرم ماتھے ہلنڑو بھی سے انسان بھی تھو سے دھرم ماتھے ہلنڑو سے تعلیم بھی نتھی، چلو امارا مانڑاں ایوا بھی سیں جیکے دھرم ناں مانیں سے چم کہ بحران سے، دھرم رے بارے، دھرم ری رکھشا تو کریسے۔ پنڑ دھرم نیں جیستائیں جانڑ نیں تھائے تیستائیں اماں ماں کہیسے کہ جنم ائیں مرتیو رو چکر ختم نیں تھے تو اینا ہاروں تھے دھرم ری جانڑ ضروری سے، دنیا ری جانڑ ضروری سے چمکہامیں اہیک کسان سیئاں، موں کسان سوں ہوے جیستائیں کسان سو تو بنی تو واہووسوں پنڑ اونہاراں میں شیاراں ری فصل واہوی ناکھیس شیاراں میں اونہاراں ری فصل واہوی ناکھیس تو ای نہیں تھے چمکہ ماں میں جانڑ ئی نتھی تو چم چم تھیشے؟ اگر موں کشان ساں ایئاں چیزان نیں ہمزی واہویس تو ہوں ایئاں چیزان رو لابھ لہی شگیس، تے ایویج ریت پرماتما امیں کیدہو سے کہ دھرم ری جانڑ راکھیش تو تماری جیون مرتیو ماں آزاد تھیشو زاں رے ماں ری مایا ناں اوڑکھشو، ایئں مایا ناں اوڑکھنڑ ایک جنم رو کام ناں تھی، آتو چوراسی لاکھ جونڑیوں ماں جنم لے پسے مانو رو جنم تھیو، ائیں ہوے آواسیئاں دھرم ماتھے شریمد بھاگوت گیتا رے حساب تی، رامائینڑ رے حساب تی، ائیں بھاگوت پرانڑ رے حساب تی تو پرتھم جیستائیں اماں ماں دھرم ری نالیج یعنی ایک اخلاق، اخلاق چاں تھے پیدا تھے، اماں نیں چم چم خبر پڑسے کہ اخلاق شوں سے، ماتا پتا ری شیوا شوں کری زائے، بھائی بیہناں نیں چم چم بولنڑو زووئے۔ مان دھرم سماج میں چم چم میٹھو بولنڑو زوئے، چم چم مطعمن کرنڑو زوئے ماناں چم چم زیونڑو زوئے، آز سنسار ماں کیوے طریقے تھی جیونڑو زوئے، ای ماناں شری رامائنڑ شیکھائے شے، شری رامچندر بھگوان ای رامائینڑ ماں امیں سیکھاڑے سے کہ تنیں کیوی ریت ایئے سنسار میں زینوڑو سے، چم چم ادب کرنڑو سے تنیں چم چم بولنڑو سے، تنیں چیوی ریت جواب ڈینڑو سے کہ کیوی ریت تنیں برداشت کرنڑو سے سے، ای ٹوٹل واتوں، پرتھم رامائنڑ ماں آئیسیں، پہری امیں رامائنڑ بھنڑل ہوئیسے تارے پسے بیزے نمبر تے اگر رامائنڑ بھنڑی پسے اخلاق آیو، ادب آیو، کوئی شیوا کرنڑ رو امیں شیکھلایو مات پتا ری شیوا کرنڑ امیں شیکھایو ای واتیں رامائینڑ ماں لکھیل سیں، یعنی کہ اخلاق رو جیون رامائینڑ میں لکیل سے کہ چم چم اشلاق رو جنم زیوائیجسے پسے بیزے نمبر متھے آوتا ہارو تو پسے پریم ماتھے، تو پریم ماں رے شری کرشن بھگوان بھاگوت پرانڑ ماں کہیسےکہ چم چم تناں پریم کرنڑو سے پریم شوں سے، پریم کیوو وستر سے، پریم ای بھی نتھی کہ صرف محبت ناں پریم کہیسیں، پریم ماتا پتا نیں ماتا پتا سیں بھی پریم ہونڑ کھپے، پتا نیں سوکراں تے پریم ہوئیسے، ان بھائی نیں بیہن سیں پریم ہوئیسے پریم ایک اکھنڈ وات سے، بھگوان شری کرشن امیں شیکھڑایو سے کہ پریم چے ناں کہیو زائے تو پریم رے حساب سین شریمد بھاگوت پرانڑ امیں شیکھلاوسے کہ پریم چے ناں کہیوسیں، زے ماں رادہا تاں شری کرشن گھواب ہتاں پریم ای سے پر آز بھی اماری قوم ای شاستراں ناں نتھی بھنڑتی، نتھہی ہمزتی تو پریم نے عشق نو نام ڈیشیں پر عشق پریم نتھی عشق الگ شے سے، ماتا پتا سیں بھی کری سگھو تا، برحال ٹھیک سے جیووں اماں نے رامائینڑ شیکھڑائے سے پریم اماں نیں بھاگوت پرانڑ شیکھائیسے، ہوے آوتا رہو مرووں آپاں نیں کونڑ شیکھلاڑسے، بھاگوت گیتا، ہمزو کہ شریمد بھاگوت گیتا ماں امارو موہ جیکو سے ای دور کریا نیں ٹوٹل کہانی لکھے گیو سے۔ ہوے ارجن کونڑ ہتا شری کرشن بھگوان کونڑ ہتا ائیں امیں کونڑ سیئاں؟ سا تو ایک ایز چمکہ آتما پرماتما ایک سے تو ہر وات ایک سے لیکن ہمزنڑ ری ضرورت سے۔ ہوے جیکا تو سے امارا بھگت یا پسے زو تاں جیتلی جیتلی محنت کرسے ایوا حساب سیں وات کرسے ان ایوا حساب سیں شاستر پرمانڑ ڈیشے، تو ماں رے حساب سیں زیتلی ماں ری محنت سے ماناں جیتلی ماں ری کھوج کریل سے تو اینے حساب سیں کہیاسیاں کہ پہریں پہریں کرم ماناں کرنڑو زوئے، کرم بھی بئے پرکار را ہوئیسیں ہیک شبھ کرم ایک اشبھ کرم، شبھ کرم رو وڑے ای کرنڑو زائے، وڑے شبھ کرم را بھی بئے کرم ہوئیں تا، شبھ کرم نشکام کرم، چمکہ شریمد بھگوت گیتا ماہ ارڑنہاں آدھیا سیں ہاتھ سو ویہہ سلوک سیں زے ترن پرکار سیں ورہایل سیں، ڈاکو بائے ڈاکو، اسٹیپ مطلب سیڑہی بائے سیڑہی، اینی اماں نے سڑووں سے تاں رے بھگوت گیتا رو گیان اماں نیں ہمز میں آوشے۔ تو پہریوں ادھیا سیں لے کرے شے ادہیا تائیں بھگوت گیتا امیں کرم شیکھائے تی۔ کیوا تمیں کرم کرنڑا سے کیوا نتھی کرنڑا اے شے ادھیا کرم شیکھائیسے، پسے ہات سیں لے کرے بارہاں ادہیا بھگتی شیکھڑائیں کہ بھگتی شوں سے۔ شیوا بھگتی یعنی کہ شیوا، کرم یعنی پہریں زو مائیٹ بھگتی، پسے دیش بھگتی پسے سماج بھگتی۔ تو ترنڑ پرکار نوں ترگٹی سرشٹی اے ترگٹی بھگوان ری ترگٹی مایا کہورائشے زیں ماں زو ترگٹی مایا رو ثبوت ای سے کہ برہما وشنو مہیش ترن سیں، سری رام را الفاظ ترن سیں، ائیں زمین آسمان پاتال ترن سئے، ائیں اوم را الفاظ بھی ترن سئے، تو اماں نیں ترگٹی نالیج، ترگٹی مایا نہیں ھمز میں آوے بھگوان نیں مایا ترگٹی نہیں ھمز میں آوے ترن مایاوں یعنی ستو، رجو، تمو، ستو گنڑ، رجو گنڑ، تمو گنڑ ای نہیں ہمز میں آویں تیستائیں امیں پار نئیں پڑی شگاں تو ایوو ثابتی شریمد بھگوت گیتا بھی پہریں آدھیا تاں چھٹا ادھیا تائیں کرم یوگ، یعنی تنیں شوں کرنڑو سے شوں نتھی کرنڑو ائیں سپے شٹوا سیں شروع تھے تیرانہں ہوندہیں ای بھگتی یوگ تیرانہں سین پسے آگر بارہواں ہوندہیں تو بھگتی یوگ کہ شیوا چنیں چنیں کرنوی اے، چم چم کرنونڑی اے ان شوں کرنونڑو سے؟ ائیں پسے وری تیرنہں تے لے لو پسے آنپڑو گیتا گیان ماں پسے آخری مندل پسے ستراں گریڈ روں سبق تھے گیو، پہریوں سبق تھے گیو امارو شریمد بھگوت گیتا روں پہریا ادھیا سیں لے کر چھٹا ادھیا تائیں پسے وری بھگتی یوگ چھ سیں بارنہں ائیں پسے بارانہں سیں ارڑنہں چمکہ ترن ماں الگ الگ نالیج زڑشےپنڑ ہوے کیوا کنیں زایاں ان چم چم ہمزاواں چمکہ ایک مثال کے طور کہ چاں بھنڑل میں بھانڑی گیو یا کو کہے مناں وات کہی لاشے تو ایوا حساب سیں امیں سوال کرے راکھوں پر انیں سرچ نا کروں واچک گیاں تھی گیو، ماں ری نظر جیوی سے ایوے حساب سیں امیں ہر چیز ایوی نظر آوسے، اگر ہوں بوکھو سوں تو بدہا ئی موں نیں بوکھا نظر آسیں اگر ماں رو پیٹ بھریل ہوشے تو موں نیں بدہا ئی پیٹ بھریل نظر آشیں، تو سدہی سدہی واتیں لکھیل سے ہمز ہونڑ کھپے باقی تو بھگوان ری مایا سے پرماتما بدہاں متھے رحم بھی کرسے، ای وات نتھی کہ جو ہمزے اینا متھے کرے ناں ہمزے ایئاں ماتھے ناں کرے، امارے حساب سیں جیکو نتھی ہمزتو اوئے ماتھے گھنڑی کرپا کرے، چم کہ جیکو ہمزتو اے او سیاست میں زاوتو رہے باقی زکو ہمزتو نتھی او وچارو پانجے ایمان ماتھے قائم ہوئیسے ایوا حساب سیں پرماتما بدہاں ری رکشا کرے ہر چیز اونے ہاتھ میں سے امیں اوئے رو شکر ادا کرنڑو سے

اتا رے جام ماناں ہٹی گیو سے امیں پرارتھنا کراں پرماتما نیں کہ زمینداراں نیں پرماتما ایمان ڈے تو ہر چیز لیول ماں آوے چم کہ اماں نیں شاستر کہیسے کہ اگے ایک باجری رو بوڑو واوتا اےے ماں ترن پھول نہرتا ترن سنگ نہرتا، ترن باجھری ناں جوکھا نہرتا ای بھی کو ٹیم ہتو پنڑ اتا رے ایک پھول واہواساں تے ماں ایک بھی نتھی نہرتو کم کہ اماری نیت ماں کھوٹ تھے گئی، زمینداراں ری نیت ماں کھوٹ تھے گئی اتارے حالت لاگل پڑی سے کہ نکو تو پانڑی زڑے رہیوں سے نکو تو بنیوں ہتیوں ای کلر تھے گیوں، بے موسمی برسات تھے گئی سے ان ڈکار آوے رہیو سے، اے چین نو کارنڑ ای کے رو قصور نتھی قصور صرف امارو سے ان زمینداراں رو سے، زو اگے بھی زو پانڑی ری کھوٹ سے ماتھے کیوو حٓلت لاگل پڑیل سے، جو اے کینو قصور سے، اے پرماتما ری لیلا سے زو ناں پرماتما ہر ٹیم ماتھے ہر وات کریسے پرماتما ستیئ کری سے چمکہ پرماتما امارو ایمان زوئیسے کہ تمیں چم زو امارا کرم زوئے سے کہ تیں کیہوا کرم کریا ایوا حسان تھی اماں نیں سزا دے۔ ان سزا بھی ایوے نمونے ڈیسے کہ آہستے آہستے ڈیسے کہ ہوے زو برسات پڑی ہوے زو کہ ترن مہینڑا بنی ایوی ہتی کہ اگر سون واہوو تو بھی اوگی زائے، ہوے ترن مہینڑا چیڑے زوئیس برسات ختم تھی زوئیس تو بابا او کلر تھے گئی، ہوے اینے برسات رو پانڑی، کوئی کہے برسات کھاری آئی کوئی کہے میٹھی آوی کوئی کہے سیلاب تھی گیو کوئی کہے ہیڈاں کوئی کہے ہوڈاں ہوے پانڑ زوں کہ ہوے برسات تو اگے ئی آوتی، پانڑی بھی آوتا سیلاب بھی ہوتا پنڑ ایک نانو ویچار کرے سوکشم کہیسیں سنسکرتی ماں سوکشم ویچار کہیسیں کہ ایک ویچار سوکشم پانجو انوکھو، پرماتما رو ایک انوبھو کری زو ایک پرماتما کیوی ریت چم چم امیں لیلا دیکھاڑے ریو سے پرماتما ری لیلا شوں سے، تو ای چیزاں ری امیں زویا سیں خبر پڑے ناں قصور اماں رو سے پر بیجو کے رو نتھی، پر امیں بھنڑیل سے تو کہی سگھاں ای چیز ماتھے کوئی دریا روں واتوں کھولے بیٹھو سے کوئی سمونڈ ماں پانڑی نتھی آوتو کوئی ودھے گیوں سے تو کوئی دریا ماں پانڑی کھٹی گیوں سے کوئی زمڑائو ماں نتھی آوتو کوئی بنی ختم تھے گئی سے ماناں سوٹھی بنی کلر تھے گئی سیلاب تھے گئی، اوئے ناں کی ہمزائے تو خاص کرے اماں ری جیکا قوم سے اے امیں پانجے پانڑ ناں موٹا نتھی کہاوتا چم کہ وڈائی ایک پرماتما ری ہوئی کھپے اماری ناں ہوئنڑ کھپے ان حق ماتھے بولنڑو ضروری سے چم کہ حق ماں پرماتما وستو سے، ان ہاچ تو ابھو ناچ ان کوڑ تو موہنڈا ماں دھوڑ تو ایوا حساب تھی امیں ہاسی وات کرساں، ست سنگ کرسان، ست سنگ تو تھے رو سے، ست سنگ بھگوان رو گھر سے، بھگوان رے گھر ماں امیں کوڑ نتھی بولوا چاہتا اینا ہاروں امیں کہیا سیاں کہ کجھ تعلیم حاصل کرو کجھ امیں دنیا میں آیاسیاں، چینا ہاروں آیاسیاں شوں لے آوا سیاں، شوں کہ مرنڑو تو بدہاں ناں سے پنڑ کیوی ریت مرنڑو سے ای تمیں ڈیسائیڈ کرنڑو سے ماناں تمیں ماناں ایک ہمزنڑو سے کہ امیں کیوی ریت مرنڑو سے، ایک جٹ نیں پوسسو کہ ایک چوری کرے چور نیں پوسسو کہ بھائی تمیں مرنڑو نتھی تو کہیسے کہ ہوں تاں مریسا پنڑ توں تاں ہاسو رہیس، سادہو نیں کہیسیں کہ توں بھی مریس تو ہوں بھی مریس تو ہوں تاں ای کام کراں بھلی مری زاں تو ایوا حساب تھی مرنڑو بدہاں نیں سے پر طریقے چیوے سیں مرنڑو سے چمکہ اگر جواب ڈینڑو سے پرماتما نیں مالک نیں ایشور نیں جواب ڈینڑو سے چمکہ امیں آز بھی زوئاسیئاں ہر مذہب سے پر مذہب نیں لے لو کہ مذہب اماں نیں ایک ہی وات شیکاڑوے، ماں را آپ چار مذہب، پانس مذہب بھنڑنل سیں ہوں ٹھاکر سوں، گجراتی زبان سے ماں ری، جیکو بولے رہیو ای نج وانڑی سے ماں ری نج زبان سے، میں چار پانس مذہب بھنڑیا سے اینا ہاروں تھے بھنڑیا تا کہ زوں تو کوئی مذہب نیں الگ واکھانڑ کری رہیو کوئی الگ پسے میں پانجے پانڑ سرچ کریو ایکلا میں بھنڑیو، ایکلاں ماں بھنڑی زویو تو بدہو مذہب ایک ای وات سیکھلاڑے ریو سے، کی وات سیکھلاڑے ریو سے کہ بس کہ توں موت نیں یاد کر موت نیں بیہاز، موت نیں یاد کر موت نیں بیہا، امارو بھی دھرم ای سیکھلاڑے ریو سے بیزاں را دھرم بھی ای سیکھلاڑے ریو سے، ہر دھرم ایک وات سے صرف اماریوں متیوں زیکا مونزے گیوں سے ائیں پانجی پانڑ یعنی کہ ماناں تعصب نفرت پانجے پانڑ ماں اماں ئی پیدا کرے ریا ساں، نکو امارو بھگوان کرے ریو سے نکو مسلمان رو الاہ کرے ریو سے کوئی بھی نتھی کرتو، اگر ای کرے ہا تو بھگوان آنپڑا انوکھا انوکھا ہوئیں ہا، آز بھگوان چم ایک سے چم یعنی ایک چھت ہیٹھیاں ام چم سیئاں؟ ہر ایک رو بھگوان الگ ہوئے تو ہر ایک نیں چھت الگ ہوئے پنڑ اج ایک ئی چھت ہیٹھ بدہا ئی بیٹھا سیئاں اینو ثبوت شوں سے کہ چاں بھی میڑو لاگے سے کجھ بھی تھے سے امیں ایئں بھیڑا ئی بدہا زایاں چم میڑو تو لاگیو پر ایئں تو نفرت کوئی نتھی کرتو، کوئی ہندو بھی ہوئیسے، مسلمان بھی ہوئیسے، سکھ بھی ہوئیسے، کرسچن بھی ہوئیسے، ہر قوم ہوئیسے پر چم نتھی کرتا؟ چم کہ پرماتما پانڑ کہیسے کہ تم ماں را سوکرا سو ماں را گھر ماں کوئی نیں ماناں تو نفرت نہ ہوئنڑ کھپت تی ناں لیوا بدہاں ناں بھیڑا تیڑائیس، میڑاں ماں بھی زو، چائیں بھی زو کائیں بھی نفرت نتھی، پنڑ گھرے آوے زوئاں سیئاں ہیکے بیزے ناں دھرم رے حساب تے پانجے پانڑ تے نفرت کرائیسیں کوئی مسلماں ہندو تھائے رو سے کوئی ہندو مسلمان تھائے رو سے اڑے بھائی شوں تماں نے کے کہیوشیکھایو؟ اے چیاں تے شروع تھیاشو؟ زالت ماناں تو جاہل پنڑا یعنی کہ تعلیم ناں ہوئے تو ای شیزوں پرگھٹ تھیں ان بیہکاوو میں لاگی زاشیں اینا ہاروں انی شیزوں چینج کریں سیں، کم چینج کریں، چم کہ تعلیم نتھی، شعور نتھی، عقل نتھی، بدہی نتھی، اینا ہاروں تھے اوئے ری واتوں ماتھے لاگی زاشیں، اینا ہاروں تھی امارے دھرم میں شوں لکھیل سے کہ تمیں امارو سناتن دھرم سے ماں رے سناتن دھرم ماں کیدھل سے کہ ہر ایک مذہب ری تمیں عزت کرو، ان آز بھی امیں کرے راسیاں ان تمارا عزت نیں تمیں پالنا کرو حفاظت کرو، امیں ای چیز متھے عمل رے راسیاں۔ باقی تمارا آز بھی شوں ہنبھراواں کہ امیں ایوا جگے بیٹھا سیاں کی اگر کیوا جائیسیاں تو کو ایں نیں کہے کہ امارے ماتھے کو اونڑیہہ ویہہ کرے لاگے۔ اماں میں تعلیم نیں جام میں جام کمی سے، اینا ہاروں تھے امیں ٹھاکر تو کہورایاسیاں پدوی بھی موٹی زڑی سے پنڑ امارا جیکو لچھنڑ سیں یعنی کہ اماں میں جیکو تعلیم سے بلکل زیرو برابر سے، چار ورنڑ کیتا ایں، برہمنڑ کھتری ویش شودر ایئاں ماں شیوادھاری شودر شیوادہاری ماں آوے سیئاں، امیں شیوادہاری سیئاں لیکن دھرم رے حساب سیں امیں زیرو سیئاں، حالانکہ محنت بھی گھنڑی کراں سیئاں کرم کراسیئاں لیکن ظاہر اے وات آوے سے شعور نیں بدہی نیں تا رے ای وات چھیڑے پرہی زائے سیئاں پنڑ او زیرو تھئی گیاسیں، اماری اپیل ای سے کہ مہربانی کرے اماری جیکا بھی ٹھاکر برادری سے تو ایئاں نیں تعلیم ضروری ڈینڑ کھپے۔ ائیں بیزی وات دھرم ماتھے زو تعلیم ہوسے تو دھرم نیں ہمزاواں ری کوئی مشکل ناں تھی، پنڑ تعلیم ناں تھی تو چم دھرم نیں ہمزی شگشاں زم زم ای راستے ماتھے ہالی شگشاں تو مسئلو تو ای سے کہ تعلیم بھی نتھی، دھرم ماتھے ہلنڑو بھی سے انسان بھی تھو سے دھرم ماتھے ہلنڑو سے تعلیم بھی نتھی، چلو امارا مانڑاں ایوا بھی سیں جیکے دھرم ناں مانیں سے چم کہ بحران سے، دھرم رے بارے، دھرم ری رکھشا تو کریسے۔ ایکٹر کہیسے شوں کہیسے کہ ماں ری زبان میں نتھی آوڑتو منیں تو ای کہیسے کہ میں ای زوئاں کہ چہ ناں مارگ گھنڑاں ہوئیسیں ایک ماناں کی ایک سیریل ماں رول نبھاوے ریاسیں تو چہ ناں مارگ گھنڑا آویسیں تو ای اگر لکھائسے تو ایوا حساب سیں امیں زوئاں تو پرماتما نیں مایا سے دنیا سے، ہمزنڑ واڑو ہمزی زاسے، ناں تو لکھیل سے کہ چوراسی لکھ جونڑیاں چیڑے وری مانو رو شریر زڑشے ماناں اینے بھی تمیں فوکٹ میں ختم کری لاشو ماناں بھگوان ری وات یا وگت ناں ہمزنڑ ری کوشش کری وید شاستراں ناں ہمزنڑ ری کوشش ناں کری تو پسے تاں رو ماناں انسان رے سریر ماں آیا تھی پر توں جانور کہیو رہیس، انسان رو سریر تو ڈیدہو پنڑ تو انسان اخلاقیات انسانیت تو ناں ہمزو، تناں چی تیڑایو چم چم تاں رو جنم تھیو، کونڑ تاں رو مالک سے کونڑ تاں رو دھنڑی سے ای چیزیں ناں ہمزیو تو ہمیشہ جانور ناں جانور کہیشاں، تیں متھی موٹو جانور کوئی نتھی، تیوا حساب سیں اماں نیں ہمزنوی زووئے، ای واتوں تعلیم اماری قوم میں آوسے۔